في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص اللي يستمعون إليها عن جرب، كان هناك ولد يستمع يستمتع بجمال الطبيعة، يوم جه عند الشجرة سمع صوتها يجول أنا هين من زمان بعيد عندي قصص كتيرة جرر الولد يجعد معها ويسمع حكايا عن الزمن الجديم وأسرار الغابة وصار كل يوم يزور الشجرة وصارت صديقته.